A mia la vìppita ca mi piaci chiossai di tutti è lu sucu di granata. Lu fazzu 'n casa cu li granati frischi, quannu è lu perìodu. Haju na speci di màchina, màchina manuali, chi m'aiuta a sprèmiri li granati pi fàrici nèsciri tuttu lu sucu chi hannu. A voti ci agghiunciu qualchi guccia di lumiuni. Nveci, si li granati sunnu troppu àcidi, ci agghiunciu lu sucu di 'n aranciu, megghiu si è russu.